Era auto uva era era ira toureveira oisiri a gaveirara, era rutu pa ruipa rutu para veira vokare okare toupaiveira vo vigei ova era era irapa ruipa rutu para veira oiso osa roia kerakera, ira ragai oruopie rutu pavere, oisora ra tokipa ora okarevu oaia oregapara vera oiso ra ratokipa vo uruia sovaraia uvare ragai vearo pirutu pareveira, era ragai oruopie pareveira oaia oisio rutu ruipa para vera ra ratokipa vo atoia. Ora okaere rovaruto okarea ia virivioupaveira raragai sirova ova vaita ai terea ragai oruopie pasiveira vatere aiterea toasivera vo tokoro vego era ora ro eaketo ro eravaisipaiveira osio auoro aiherea ragai oriopiepa siveira evaitei osiora vaitere tokipa evaitere ova ragai oruopie rutu pasivere vova guroguroa ora vo so opaua vao ragai oisio ruiparaira vaiterei tokia. Tokipa evaiterei kuruevaio ora eira kerakerava aiterei a ruipa rutu para veira vova guronigoa oisora vaitere tokipa evaitere evaite ovare okarero vuruto okareaia. Evaiterei ragai ruipapaoro vova gorugorua sovaua rutuva vearopara veira vaiteireia osava vaiterei toa vasipa evaiterei auetoare uva evaitere otae vavaia auaraepa ra rauava era ratoki vasia vo atoa uva ragai vearo keke pierutuparevera era, kerakera ora era kurue vaiterei aevaitere uva eiraragare takaupara veira eira o kurue.